Kana, iyo tyikitiuna ko tekuxi, kuini, kuini kiti kuxi pero tekuxi, <hesitation> xa kanan tekuxi, xa kiti kusu, tekuxi xa na kanani te ñyuñ kauwati ñina xetiyo nxu xitona ñkuti ñu tekuxi ño zoti tuku kuini kiti kuti teteku do'oti.